Inkinjanal ma' ma'lo' tinpusik'al men jach k'uxuk innok' lub'ij ti ten jach k'as injanal, injanal ma' ma'lo' ti ten, mentäkej tan inwa'likte'ex ma'an janal que ma'an ma'lo' janal kito'on, mentäkej tulakal b'a'ax yan b'aje'laj jach k'as.